Biby tena mandeha zio, karaha aminay aty zio voro mahery, bokeo koa <hesitation> tena mandeha ankoatra ny zany karoka zay, zio zany many izy io koafa mitily zay raha io tena mandeha mafy maty. Bokeo ndraiky tena mandeha miadana efa nontenenitsika taloha teo ndraiky tortue na koa kapika zay kapika koa mbola namanamany tortue, fa tortue boka ah somary bevata fa kapaka kelikely, reo mandeha miadana tsy hainao na manisa zany aby mandeha.